Wéno̱ rí ikhúún e̱ste̱ nagú, nguáná má nagú wakhíꞌ rá, nguáná nagú ríꞌkhui̱ timijnagu̱wa̱ꞌ e̱ka̱ miruꞌjun, ndajui̱i̱ꞌlo mbáá a la sínkú, pero yáá wénú má a̱tiu̱nꞌ ejui̱i̱ꞌlo rí ikhúún rá. Jngáa̱ órá ríꞌkhui̱ má rí i̱tháa̱n nagú ikhúún. Jngáa̱ komo rí xa̱bu̱ thana nutha mangaa rá rí migiñuꞌ <hesitation> khíxnuu rí khaꞌyoo mi̱gu tsú xa̱bu̱, numuu rí mbayáa̱le xu̱u̱ꞌ, pero nagú má ikhúún xúꞌkhui̱ má jaꞌnii e̱ya̱a̱la xu̱ꞌ ríndo̱o nguáná ríndo̱o igúꞌdoo ñajunꞌ. Wakhíꞌ má igú jngáa̱ miꞌcha̱ má igúxu̱u̱ꞌlo xkui̱ mbu̱júúꞌ. O̱ nguáná rá, po nando̱ꞌ má ígú xóóꞌ jngáa̱ nguáná mbájndi má e̱ya̱a̱la xu̱ꞌ.